Mbaeti mopeti eta, mokoi eta, mbuapi eta, irundi eta, pandepo eta, ova eta siu eta, juri eta, sau eta, payandepo eta.